Mà nì fúddiy mí zòw nà fúddiy shì mà kàó ddí nzá děy ddì ddì ní bbalè nì kow dey ndey fú lò mbǎ mà kàò cha ì nì ney nyǔ'wiy nà rǒmá nì cha ì tsì rómà mama má lò ŋà nì cha ì sò nga ŋà nì chú nì fúddiy mbǎ mà kǎ njanja à nì shǐ ddì ddì ní mà nì rǒmá lò tsǐ

Ma gbú nì mà rónga dda nà mà gbú nì nyû rónga à déy ngbá à ká dey lǎní à ká mà tso kwo mà ká nyù

Mèya jì má mà pbo nì màdhí bbakǎ nì à tde nì ndrr̀, à nì ndrr̀tsś, à nì towmbù, à nì à nì tsǐ, à nì chǒ

Ndaní ddiy ma cha mà vi dey nyǔ nì mà vi dey dda mbr djò tey nì à déy ddí lǎní nì ddiy ddudjú ddu lǎní ddiy à léy nì djùw bbíy nì lǎní djùw chuw nì cha ndèyngá lǎní position ma cha à kà ndèy bbíy ǒ nó nì à léy nì djùw chuw nì fú nì mà

Nzòw djá kà ì njúw nzòw tsò tdrr ddìnga ó ndèymí ndǔ těy lǎní lò cha nzǐ à dho ndrǔ mbà ngǎjìní ì dyási kà ò nì

Dhì ní ndrǔ 'wiy nì dda dzakà ó rwo nì mî dhì ní ndrǔ njúw nì nzòw tsògbow nì mî à rà li tsoitso kwo dhi njěy ndèy dzakà mí sâ nà dhì ní ndrǔ rà dhǐy ddrǒngó ní dhǐ njèy bbalè kà ó à rà ley dhì ní ndrǔ nì njey dza kà ó ro bbakà ó nga 'wiy ddí rà shì nyiró à rà ley nyi rà dey ɦwí nà sâ wá

Ndèy nì tsúwba rónga tdǒ nǎnì li dhò à jì à jì mà dhǒ í lò fú nì ngǎ fú li chùw ndèy jì nì ddiy nyi dhǒ ndeyli dhò Dra mí lò má ndèy nì tsúwbà ró nga ddo nà nì, nyi dhǒ ndeyli dho lò fù ní ní nì kà njey nì bbalè kà dho ndeyli njèy ddí

À nì lǎní mà gbú màrónga wá nì ddu dho ndéyní màrónga à déy vukavu ndèyní vi à bǐ mà lǎní ndeyní nzǐ ngeyngéy ní dhi djì à tsǔw mà ró cha nzz̀dha mba nì nì

Bbalè ddéy nì níyà fú dhì nzòw nì ndúwmbá ndrǔ nì bbalè má ì djòkpá nga nì ndèy sǎ sà ní nì ní à lêy dhì nzòw dhí tùwtùw ní nga ngû wá luwtò à lêy bbalè tsò bbú nì nzǐ bbrû fú dhì nzòw dhò cha ney ndrǔ dho dey ndanà njitsò nì

Li-rónga gbúdha chì vìydga rù gbúdha ddí

À kà mà njěy ndrǔ dhò cha à kâ ndrǔ nà nì ddiy mà bbú ndrǔ dhò ndrǔ kwô nì ddiy

Dròdró ní bbalè rà dà nì lò òluw nì à nì lò ma cha njàddí nzòw nyi chuw nzǐ à bì dey nzǐ lò rř cha ka bì dey tdrà ìdho nì fúnì chú ley nì njàddí sâ nà dròdró ní bbalè da nì dròdró ní lò òluw cha ìdhí dhìydha mí kàdír ó nì chú fú lò ley ndey fú dròdró ní bbalè da nì fù ní nì lò mà òluw

À lêy dhì ní ndrǔ nì nzǐ trozi tho ì ró à lêy dhì ní ndrǔ nì ndi ní ndèy dhiy nà nì ru tho à lêy kpa ní ndrǔ ddí nì ì vèytey chey lǎ ní

Mà těy lò à nà mà djów à thíy mà bbú lǎní ddeydha à dhò cha nzǐ ndèy dho ngu zòw mbà à thíy rò nì ddíyàchú à ddí chǔw ndèy mà jì ŋà mà nì ì nà wá ddǐngǎ

Li-djùkpa drr̀dha-dja à jì à déy li má cha ndèy rr lò nì Li-djùkpa drr̀dha-dja à jì li má ka déy cha ndèy bbíy bbalè kaòluw ndèy tsi í li ní lǎní bbalè íli ní ŋàní bbalè Li-djùkpa drr̀dha-dja à jì à déy li má cha ndèy chuw á yì mí lò à shi bba kàluw nì a tdúw fú lò kà mbǎ ndùw bbalè kàò

À nì jǐ mà njěy bbalè dho ndaní mà dho ddí ka njěy lǎnínga rwo nì mî à nì jǐ mà njěy bbalè dho ndaró ngéy ní bbalè ddí ká njà níyà é í li chú njey nì lǎnínga ney i ndèy dyási dhò gbow nì mî à rà jì mà déy ddiy nà ndeyró mà dho bbalè tsotso kwo lǎní

Lò bbà-dha rà ley mà ra dey jǐnà fú madyási nà à rà ley mà ra dey ddì nì bbalè ní madyási nà à rà ley mà ra dey Bblǒthíy nà mà kàòluw fú madyási nà

Déydha dhì nà rwo na nì mí lǎní nga nì i aa kàrà nyi dho nzòw nya mí lǎní nga ya ddì nì nì ngǎ nyi rà ngu ddì nì dè mí lǎní nga nì ney cha ddiy má ndèy nì bbakà ó nì nyì mí nì nì ddiy kàrà dey ndèy rr̀djá ò luw ddudjúddù

Ndaní à ngǔ jǐ ndrǔ kàó bbalè nà ddì ndaní à léy ní lò shùwdha cha ney ndèy nì tsùw ngǎjì ní bbalè kà ó nì nzǐ bbalè déy do nà lò ngù dha nà lidjùkpa ddadha dja dhò ndaní à léy bbalè gbá ì ddì nì ddiy ní nga dhìydha ó

Nyǐngá bba dho dey lǎní nyi nì sòrónì nà dda-dzà nà ndèymí nyi tsǔw bba ónga lǎní nyi pwǒ rǒnga nyǐngá bba rà dey lǎní

Njàddí sáwà ó ma bba nì nú à dho njà ddí kě ma ngú tdrà ma à dzždha nà fú nì chú léy ndey ddí yà ma ji nì nzǐ ma sǎ ma bbalè nà wá fú lò kà ó ddù ddiy dzzdjú à rà ngu djì mà déy bbalè ddí lǎní mà kà ó

Kǎwà bbìydha dho màdhí bbalè nì à chǔw ddǎwà à nì sš kǎwà ròluw nzánà kùkú kǎ kǎwà à nì kǎwà ngǔ lǎní njǎddî ka nì kǎwà klǐ, ka nì gbu, ka nì 'wiy lǎní à nì

Déydha ngǎ ddiy nà nì à ley nì nzòw so nì nzǐ déydha ngǎ ddiy nà nì à mba nì gbu déydha ngǎ ddiy nà nì à léy nyi ngú lò dja ní bbalè tsò ró na nì déydha ngǎ ddiy nà nì à léy nyi rr mí haa nyi ró nga déy shú ma nyi wá nì sâ nà kà nja ndèy gbè nyi nì dhi nà nì li ní chú

Zòw ngu nì li luwto à léy nì nyi shi nzǐ chěy ní lòdè cha bbalè nì shǐ ǒ má nì

À nì lǎní lò mbǎ mà kà ó à ní mbr nyá mà kà ò luw à nì léy mà nì ddiyddiy ní njí njey cha ndèy vi mà tsotso kwo mà ni dza sš mà nì tsúw tdǒw mà nì nzòw mbǎ ndanà somò ò

À rà jì mà léy ndrǔ ddí chǔ tuw má cha ì dho ndanà ddiy chùw ney nì dho à rà ngu shì njàddí sâ ró mà bbú ddiy ndrǔ dhò ddí ndaní ndrǔ ddí déy mà níchú gbè bba kàó fungá ya ndeyli nì ngǎ ddiy nà fú nì rà ley ndeylí rà dey ddiy kwo sâ chú wá nyì dè à rà jì mà chǔ tuw mà cha mà léy fú bbalè déy ddiy nà ddí wá

Mí lò-tey nì nyi nì dey mí ngǎ zòw mí klôw nì drǒ nyi rà jì nyi rǎ rwo nì nyi rà jì nyi chùw dhǐy cha ney ndèy dho ley nyimí njitsò djúnga déy lǎní nì mí nga njàddí nì nyi rà jì nyi chǔw ní nyǔ'wiy

Yǎdha nì lǎní mí lò tey nì à léy nzòw tsi lò má nji ndèydà ì dhí bbúy ró nì rwo nì mî ngèy rà ley nzòw rà ì dhí nzòw ddí gwiy ní yà ndrú ní ka déy tdrǎ ì ní ní ì ní ní ì dhò fú lò chú rà leyndru ní lò ɦéy rà viy nzǐ màdhí nzòw ró ddù

Mà dho mà tsò njuw ddǐnga mà dho lò ddey mà dho mà dhí nzòw gwiy lǎní lò nà fúnì nwǎŋú ddǐnga mà njey nì lò mà dho màdhí nzow dho lǎní lò dhò ndaní nzòw ddí ka dey lǎní

Ya ngǎjìní lò nì màdhí bba ó ro li djùkpa ddàdha-dja à jì à njúw bbalè tsò Ya ngǎjìní lò nì màdhí bbakǎ ro à ji li djùkpa ddàdha-dja kà chǔw fú lò dhey kà bbíy bbalè kaòluw kà chǔw í lò à shí ŋangá ddù

Ndaní ndèy rǎ dhǐy chuw ndaní ndèy rǎ lǎní deydha chuw ndèymí bba nà ndaní ndèy déy chow ddǎwà dzà nà

Nànásì, tǔwndà, něflè, vùgá njàddí sâ nà ndèy mà ní tòkì fúni ka tdra nì làbòlò ní nì njàddí sâ nà rǔrú mà njàddí sâ nà fúddiy mà nì věy chú bǎ

À lêy bbalè nì ìdhí nzòw djú sùkúl fǐz bbu sùkúl ò bbalè nì ìdhí nzòw gwíy fú dùdú ní mb nà à lêy bbalè nì ney mb nà bbakǎ luw ya lò shì ró bbalè nì ì tsotso kwo fú mb nà

À kà mà jǐ ndrǔ à kà mà bbǒ ndrǔ dhí yǎdha rónga à kà mà njěy cha ndrǔ nì jǐ mà njěy ní lò ndeyní ndrǔ njǎ ì nì ddròddró ní bbàle ddìchú mà kà ó ddiy ní

Ndrǔ tsǐ ìní ddí ndanà ddiy áẁ ngǎ ndrǔ pbǒ ì rónga, ndrǔ njěy njí mùpírà nà

Làliy, kwíy, ngǔrá ndèymí njàddí ddiy nà

Lò tsìdha dhò ngéy nì dziylíy ó nì ddí lòtsìdha dhò ney bbúw nì njěy rútsò djòluw nà ní lò mî ddí lòtsì dha dhò ndaní nyi ddí nyi déy nyǔ'wiy nà fule ndèy nì ndèy njěy nà nì lò ró ddò

Mà ji nì ma nyú rǎ ma nyǔddà tsà dzuw nà ma làyí kà ò luw njàddí sâ nà ma ji nì ma nja ò ní filim ndaní ma wí nga ddéydha njàddí sâ djú ma ɦíy nì ɦíy ní

Nzòw djá tsotso ka dho kwo mí lò nì à ji ka mbǎ fú ngba ma fu ndèy nì tsǔw ngǎ ndèy dyási kà ó nì bbalè kà ó rwo nì mî à nì jǐy ka mbǎ fú ngba mí djǎnì ddí ka dhǒ lò à dho à nì jǐ ngéy ní bbale ddí ngú fú ngba tsotso kwo lò nà

Kǎwà bbìydha à dhiy nì à bbú nì mb, mb nà mà dho dza ss̀ fú mb nà mà dho pìkìpì dzz̀ fú mb nà mà dho ngéyngéy ní ddiy jì dzz̀ drǒ cha ndèy dho dhò màdhí bba nì dhǐy nì

Bbalè ddéy nì dzilíy nì rǎ njitsò djò njà ddí ndrǔ ddéy nì nzòw djòkpa nga nì ddí ya ndèy sǎ sàdha ní ddiy dhò ndrǔ nì ì já chuw rř nzǐ chèy ní lò njèydha dhò

Cha ngba má ndèy njèy ngǎjìní teytsò pèydha nà ndaní à bbíy chěy ní nga à dho rwo nì mî à dho dhǐy klǒw ní nì bbúdha à njěy ndaní à dá à djùkpa nga chěy ndaní à tsǐ chá lò ndèy njèy nì nì ngǎjìní